طريئة طبخ الرّز إلا تلات طُرُء، أوّل طريئة هي منبلّش بي غسيل الرّز بالمي الباردة حتّى تصير المي صافية لون شفّاف، بعدين منصفّيه بالمصفاية، الخطوى التّانية منحط شويّة زيت بالطّنْجرة ومنزيد الرّز المغسول على الطّنْجرة على الزّيت الحامي ومنشوحو ومنحُط مي لكِل كوب رِز بدنا كوبين من المي. طريئة تانية منغسِل الّز بالمي الباردة حتّى تصير المي صافية لون شفّاف بعدين منصفّي بالمصفاية، الخطوى التّانية منحُط شويّة زيت بالطّنْجرة ومنزيد الرّز المغسول على الطّنْجرة على الزّيت الحامي ومنشوّحو ومنحط مي لكل كوب رز بدنا كوبين من المي، منحط المي على نار الّي فيا رز حتّى تغلي ومنتركو عشر دئايئ بدون تحريك حتّى نتأكّد إنّو ستوى لازم ما نشوف مي أبداً ومنصير نشوف بخاويش كبيرة بالرّز. آخر طريئة هيّ إنّو نترك الرّز بي طنجرة طبخ الرّز لمدّة خمس دقايق زيادة من بعد ما يستوي بالآخر منحرّك الرّز بشوكة ومناكلو سُخُن.